Karazana akanjoko ndreka: t-shirt t-shirt zany zaho afaka andesiko andragno na mivoaka, de chemise a <hesitation> mazava ho azy alongany fa andesiko mandeha mamonjy fotoana aman'olo, de akanjo ba arakaraky ny zava-misy.